Aga gunana kulkas e ero kulkas e weddingngi nonroi mattaro anre-anre baraq mettai baraq deqna masijaq masolang pada ko mattaro kaju-kajukiq wedding monro tassiminggu ri lalenna kulkas e ko mattaro dagikkiq aga ko freezerna weddingngi monro tauq-taungeng okkoro lalenna kulkas e yakko matteddeq i deqna aga namasijaq mawari anre-anre ko leita- pattama ko kulkas e nasabaq ero kulkas e pada ko na awetkan i anre-anre yakko tamai ri lalenna weddikkiq aga makkibbuaq eseq ko lalenna kulkas e apaqna naulle patteddeq i eseq e